Vietnam ndraiky, izy io ndraiky karakaraha antsika gasy reny. Ndreo any zany, zareo any tia mamboly vary ein donc misy tanimbary koa any karaha gasy reny <laughs> bakeo koa any zany varindreo tsy karaha ny antsika aty ireny, ny antsika ndraikindraiky misy <hesitation> misy vary mena, ny andreo any zany ts- tsy vary mena karaha aty reo fa ny andreo any vary manitra indray ny andreo any <laughs> afaka atao ranomanitra, ah diso izany, vary mety hohanina ny dikan'zany.